Ta fiɗtay kare suudu, ko haadi ngaɗa limse keɓataa, mbono ta fiɗtay jooɗorki, sey keɓa limsa njoornga, nga piya ngaɗa ka fiki nga dow jooɗor kikin. Piya kooto koye seto sollaare nden ittake fiiri. Sees keɓa soo fu nga e omo. Ngogga.